Amy kolontsainay aty aloha, gny sakafo nentim-paharaza tena tiako da gny ravim-balahazo vo gny hena-kisoa, henan-dambo. Matsio!